<noise> da'a yabë dayabë më ejt's dun ityë pue jue du ya'a toka'atyë du'uk tu'ubä në'ëx xë ia'an mëk, mi'id tu'u nëko'obä iuk nëmi'imba, mëdë dun jo'opy dun tëxkë jiopëy nëma'ajoty këxë dun piadëkë mënët du togatyë tu'uko'ombë manit dun në kyom këxë nyakobetÿ.